راح أتعلم ثقافات العصور الجديمة، أساعدهم إنهم يحسنون حياتهم، <hesitation> إنهم يستخدمون ويش أعرف أنا دة حين، <hesitation> اللي بعرفه عن العلوم والطب في زمانهم، أبني علاقات جوية مع الناس عشان يطورون مجتمعهم.